वाद्य यंत्रां म तबला, ढोलक, बांसुरी, हारमोनियम, गिटार, पियानो, वायलिन, सरोद, संतूर, शहनाई, ढोल, नगाड़ा, मृदंगम, ड्रम, बीन, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, बैंजो और कजोन। तबला और बांसुरी भारतीय संगीत म अहम होलां। गिटार और पियानो आधुनिक संगीत म प्रसिद्ध होलां। शहनाई शादियौं म इस्तेमाल होलु। संतूर पहाड़ी लोक संगीत म खास होलु।